Oliy ma'lumot yoshlar uchun bilim va ko'nikmalarni oshirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu ularning kasbiy imkoniyatlarini kengaytiribgina qolmasdan, nafaqat <hesitation> tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va shu asosda jamiyatda faol ishtirok etishga yordam beradi. <noise>